Piniq näütäseq vällä, et nä hoitvaq umma perremiist niimuudu, et nä pugõvaq näile, perremehile sis vai umalõ perremehele. Liputasõq handa, lakvaq näko ja kässi ja ja ummaq sõbraliguq, pugõvaq.